Soyabonning qismlari bu qanob, yomg; ir yoki quyosh nurlaridan himoya qiluvchi mato, qovurg'alar, soyabonni ushlab turadigan va unga shakl berdigan qo'llab quvvotlovchi ramka, shaft dastona kanob bilan bog'laydigan uzun qutb, tutqich bu yani tutadigan joyi, ferolla bu qovurg'alarni milga bog'laydigan yuqori qismidagi metalli uchi, yopuvchi tasma va bilamizki ko'pincha plasmassa va kauchokdan yasalgan qivurg'alarni uchi qovurg'alarni himoya qiladi va yerga burganda soyabonni barqarorlashtirishga ham yordam beradi.